العطلة الأسبوعية المثالية بالنسبة لي أكيد أكيد يوم الخميس طبعًا يوم فلة مرة، هادا اليوم يساعدني على الراحة والإسترخاء، كمان أنام في الليل لأني ما راح أجوم بكرة الجمعة مثلًا فما راح أجوم بدري، أخذ النوم الكافي ليا وكمان ممكن ثاني يوم أمارس اليوجا والتأمل، أجعد مع أصدقائي وعيلتي كدة يعني.